Fridge osobola kufuna amaizi, ofune sabuuni, ofuneyo ekikuuto kyaawe, oteekemu amaizi gaawe mukikuuto nesabuuni, otandike kusiimuura mpora mpora, oburofu bwoona nibwiija kuhwaamu.